won wonsun dagarsisiit, binesinii mal biria mal boken fan roob hingodhana ama mal bona fa biness kadibit jirra maqa mal bona daregeni jirra, binesin ammo mara birri mal bokea kan binesin hingodhana shimpirenen lilla lafir marti, lilla charti, mukenin malsun hindala duum sunifi akas binesinen sagale dargete malsuni binesi ak cholle dargen, biness mal bona dargen jirra iyo kal ma bokea dargen jirr sunin gargar hubeten.